Per pulidese da bin i dent ëntà pìé ël dentifricio, bütelu s'lë spasulin e pöi pasé sia davanti sia darera, lë spazzolino t'li deve sfreghé da bin ën sia ver l'aut e ël bas sia a destra e a sinistra për almenu almenu almenu 'na minüta